Gny karaza pataloa haiko zao: <hesitation> misy pataloha velondrira regny indesy amin’ny fety, na amin’ny raha resaresaky mihajahaja regny. Misy koa gny pataloa jeans a lafa anao ohatsy hoe andeha <noise> hanao rendez-vous galant am'sipanao regny. De misy koa gny pataloha gasigasy refa manao fombafomban-draza regny.